Za zen̈y fa maharen̈y <hesitation> tantaran’i Etazonia zen̈y raha aiko zen̈y tantara nitranga tamin-drô tan̈y, tamin’ny tamin’ny taon̈ô tsaota amby fitom-polo fiton-jato sy arivo izen̈y <hesitation> efatra zie, nan̈ano fanambaran̈a ampahibemaso ny fahaleovanten̈a Etazonia àby iô. De tafara zio zen̈y misy revôlisiôn ny amerikanina àby io. Avô amizay teraka teo aminzay ny fahaleovanten̈an-drô.